جو بريفري تاعي هو كلاش اوف كلانس ديجا صافي براسك ويتون و أنا نلعبه و الحاجة لي فيه شابة سكو تخدم ب لستراتيجي تلعب اون إكيب و ألافوا تقد تلعب وحدك